أحب أستمع للموسيقى العصرية، ليش؟ لأنها تعكس أسلوب الحياة الحالي، وتعبر عن مشاعر الناس بشكل مباشر، كمان أقدر أستمتع بإيقاعاتها وكلماتها الحماسية، بس بعد أقدر أسمع الموسيقى الكلاسيكية القديمة في أوقات الهدوء والإسترخاء لأنها تعطيني شعور مختلف، لكن بشكل عام الموسيقى العصرية تناسب مزاجي أكثر.